Ai, palos que semus lambuzus es un gustu. Pos tenemus pastelis, gelau, el fran, la panna cotta, la mousse, las galletas, el tiramisú, el cheesecake, el pudín, la tarta de mançana, los brownies, los macarronis, los profiterolis, la gelatina i, alogu ya más provinciu, pos los churrus, las roscas, los nuégadus, los repápalus, las perrunillas, las froretas i angunu más que no se me vieni ala cabeça.